Layang-layang ndia biasa liana lakaminak an ala taon neme kertas, besak al pa'an pake tali besak ka anin nelauk sona leu laklakak an nai ini noka lapangan do dae loak ho besak laklakak an lo poin ha neu poin a sone anin nelauk sone mana'a.